Ndateekateeka ebimera ningashi ebihingwa nabyo nibishaasha, ahakuba nyowe omu kukura kwangye ningashi omu kumanya kwangye niimanya ngu buri kintu kyona ekiine amagara, niki niki nikihurira, nikihurira obusaasi, nikiisya, nikidya so ndateeka naanye ndateekateeka ngu ebimera nibishaasha nikyo orara waakihenda ninga waakwata nk'ekimuri okakicwaho nikihonga nikifa kandi nk'oku omuntu ari, nawe nk'okwakozigwe ahabw'okugira ngu aine omwiso, nawe naahonga ninga waamwihamu omwiso nawe naafa ninga waamushuna ninga wa- bakamutemaho nke- nk'omukono naashaasha.